لو هختار اني اعيش في مكان خالي من التلوث ولا الفقر اختار انه يكون عالم خالي من الفقر مشان الفقر هو اساس الكوارث الطبيعية والناس تعمل بعضيها حاجات يعني حاجات عفشة بسبب الفقر وبسبب الحوجة وبسبب الزل فاتمنى ان الكل يعيش في حياة كريمة.